Anarô kony ngià rango fa ela fampinaman̈a e! Ajala tsy efa tamin’ny roa arivo tsôta amby tamy zen̈y anarô ten̈a ny mpinamana be tsara konay anarô zioty. Fa firy taôn̈o mbala karà karàha io fo?